Un forno o fonçioña coscì. Gh'é unna fonte de calô ch'a peu derivâ bruxando de legne, euh co-a corrente elettrica, co-o gazzo ehm questo calô ch'o se sviluppa à l'interno de un contenitô serrou ermeticamente o o l'arriva à de tempiatue che peuan cheuxe i o mangiâ. Coscì se mangemmo unna bella un bello tian de lasagne a-o forno.